चिङनी के यब चेरै कहाँ क त नाही कहे सके तै । चेरै नाही त हसै जे चिङनी फेरी दुगुडा तङ हसै, दुगुडा टेड हसै, दुगुडा कान हसै माउर हसै, बकी काठएए एय यब चेरै एते ओते हसै घर न घाट क । जहाँवही पौले ओहोवही गाछ मा जा के कहवा कहवा जा क कोवाथा लगोसै । कहियो फुला मा कोवाथा लगोलहि, कहियो गाछ मा कोवाथा लगोलहि, कहियो घर मा कोवाथा लगोलही जहाँवही पौले ओहोवही हुनुका ठर्न ठेकान क हलही । चिङनी कसनक चिजु कहेके यब हमरा त घरौमा पल्सहु रुप त चेरै कि नहिया बकी चेरै कह क नाही कहे सके तै । काही त हमरा यपने हाथ से यहरा सभ खियोसहु, यपने हाथ से हमरा हिन्का के खुदी खियोसहु, पानी पियोसहु, ढुकोसहु खोरमा सभ हुन्का के साझा बिहना हमरा दौलसे हेर्सहु ठोर्सहु, खोल्देसहु फेरी धुकोसहु । चेरै त कही एते कहवा कहवा ढुक्सै कहाँव ढुका के त सब्को उहे समय हलाई सझ भेले पर बकी काहित हमरा यापन हाथ से हिनिका क ढुकोसहु खोरमा एते वोते खुदी पानी खुदी चुनि खियोसहु पियोसहु । आ चेरैया त कहाँवा तौ चेरैया जहवही मान लग्तै वोहोवही यापना जहाँव बडै कोवाथा सभ बनोले गछौ मा घरौवा मा फुलामा सभ वोही जा के रह्सै आ के त हमरा यापन हाथ से खुदी चुनि खिया के पिया के सझ हुन्कर ढुका के समय हतै हसे खोरौ मा जा के ढुकोसहु ।